Juta ni fita juta no kanna bagwui belai nangkukma kaisa manwui. Fita kwrwui khe shoe juta no kanwui se manya. O fita bai juta no yakung o lothor tei taait bo khai mano. Nogo tongfru khe o fita no khengwui juta no khwlwgwui mano. Nogni nongkhorna khe juta no yakung o kanwui fita no khawui nongkhorwui mano. Phiaba juta fita belai bara tei kolog wngkhai juta o khanani jwngjal wngo. Juta ni fita kwrak wngna nangnai wngya khe fita chowui fano mano.